أو حاجة بنعتمد عليها نقرا التعليمات كويس بعدين نبدأ نركب الأجزاء الأساسية الأول، وبعدين بنبدأ نجيب المسامير والأشياء الأساسية نبدأ نركب فاها وبعدين نتولي كل حاجة راكبة مكانها مظبوطة بعدين نتأكد نحاول نراجع مع الورقة اللي معها ونشوف هل ركبت كويس ولا لا.